Ong <noise> kirisimasi horire hiya ningii manni hiyako noingo roki manni hayeungong, ongko romoro hekoki urukong, ongyori koto hiya urini urini mukoki urukong ongyori poti kirisimasi tangamong owo urii uhumo, aii eneke hoko ro toku tuhe'kong nawa' hoikoh rokong nowori parata nowori no'hetong weh, no oi yii shoe oru kunro, no oi yii uwa oru kunron. Tiko urii uhukong poti, ronno konnimmo, aii mirahuroituhetong tiko hoyori ruu tiru yaki hekowoning ngoworokong, ongko ongko nommai hoyori urini <hesitation> tinai u'kisa meng sihrong romo' yii yehimong aii hoyoriko ruu tiru ho kirisimasi tonguh nongori tii urii huku monoikung aii monoihetong, tiwongori nohungkong ong aii ruu kirisimasi hiya noi mirahu, enekeko maritongkong haha'kiteko nohro maritommo no'ra mirahume'kong, roki ho ong <noise> okurihetong, woki yewo yii hiya noi inakimo, inakimo, inakimo <noise> moi moi aii moi nopihetong tu'nahnokite. Aii owo urii kirismasi riku aii nokikong marah nompah kirisimasi riwoh. Nii no'ra maritomo, aii tikite ho kirisimasi riro piku aii <noise> maritihetong. Impah nii ong kirisimasi <noise> rikong owo urii mimmo mirahu morokong ongi uringii nui. Tiko uwako ong kirisimasi rikong urii ong yaki urimimmo rikong, oh aii roki tinong hirungori, ong yaki hirungoriki poti kirisimasi rikong, oh aii roki tinong hirugori, hong yaki hirugoriki poti kirisimasi rikong, oh ai roki oh kirisimasi kite roki ohnon hirungori imimo imimo unuku patakah poti ong niu ia riku aii komikorokong. Tiwogori ong kirisimasi nohugnong kirisimasi <noise> aii ruu noi mirahu. Enekeko ong hiya ponnna paau ngung tongungunng hoyori kirisimasi ngoworokong, nawa' ongori moi tu'nahnokite ong manni ong kaka mirahu yii toku noi teyi ritihetong, ong kirisimasi huka'ku, ong kaka noi roki yii toku teikong, tinohno teihetong. Ho paau mirahu <noise> nawa'ko ong onyori moimoi manti manti ong o'ko tokunoi teiron ong kukuraku yii uwa huuru yii toku noi teirong hoyoriko kirisimasi ho paau ngowa'herongori teiro nokihetong weeh kai ne ong kirisimasi uwa mirahu. <noise> Ongyori ruu kirisimasi nii <noise> ong kaka tewuhni, tiwongori nohungong ong aii kirisimasi ruu noi mirahu, nii aii poti ponnangi paau toku noi ong hiya paau mirahu toku noi newungkong hoyoriko poti hoyoriko ngawah ong paau noi mirahu noi newungkong. Tiwongori nohungkong huka mohkoruumo tuku raahme'kong nokommo weih nompa nawa'roki hukaro, huka'ku nii ho hiya towingawah noi <noise> teupi. Tiwoning yaki nohungkong 'aii manni mirahu yaki ong ruu, ruu ong kirisimasi. Ho hiya ong neki toku runni teupi'nu'henuiyong oo ngopi'nu'henuiyong hoyori poti tii kirisimasi ngorung kong, tiwongori yaki aii hukang mohkoru'mo tuku potungaku nawa' raah roituhetong teih kai nompa ho poti tiwa' hukaro, huka'ku nii tii tiki tiwo yii no'ra kairumo, tii hoyoriko poti tiwa' iwikono. <noise> Tiwongori nohungong hiya ruu tiru aii manni mirahu, ho poti tiwa' hukangkono nohno hiya noi ponna ro toku kukah monoihetong.